Hawtu ñaaminda, ngoɗuɗun sinadarii protiin, bana, bana gerogal juɗaangal, kawtaa carbohydrate, bana Konoa, ngaɗa piya piya to nder, ngaɗa hakolooji, demboo ngaɗa njowna.